Njiɗi ɓe njifti ko e hoore mum, ɗum waawti waɗi ɗum ngal to be e ndiyam. Kadi ɓe njifti ko tawii ɓe njifti fowru kadi. ɓe njifti ko ndiyam ko njangol ngal, ɓe njifti ko ɓe njifti e nder, haygo ɓe njifti. Kadi ɓe njifti ko ɓe njifti ngal e nder ɓe.